Ebhi zede ghe eye gho owa egio ke re-so-obhi igbo no ooo si yoruba nar oo si hausa no oo ebhe zede yegho he ebokhin eno khuo gha mhen igho ebiyan gikano se-eno khuo mhen igho ebha yi ewo gha gualor sene khuo omhen ogi-igho eno khuo wo mico gigho mhon alue hair dresser, alue tailor or awin bhi bank or odueki awe gha eniokhuo wogha ye mama ogho obahe ewe gha idedi business or owoye-eluebore owo mui ghore oghare ayi otue bhi yina, ewo muhumhun yo egama humuyo foni oni ghi gha yan muyan cos okhu na wekere omuiyo fo nee eya kagha mue kpen nawe bha ya muekpen nuwe he because ogha ghawe sono-sono except ebeyon uni aghamie uwe mha gha mhe igho buwe uwewn tie ighe nokhuo uwe muekhoye nuwe khia yaaa.

Ebi eruwe bhi yuwe deghe uwe mhahe ghe ede ghe-emhin, uwe wo deghe owo mose agha re-gha guwe guan uwihon uwiya mu-uhu mayo uwe gha muhumu yo fo nie on ghi gha yon uwe gha gualor nu we lebue eruwe bhi-iyuwe ghade oye bhe ne we gha oghi do kpe-gbe-ogi latei buti ebhe eromhan bhi iyoyomhan eheye-yebe no mhan buti emho do gha ki inu-ikho no heroe edo gha ka le luwe ghe okario-onona okariona, oka-riona, oka riona ebho soronia neririo riokhuo nerio kho bho sehe, ene, isen. Maybe at the end of the day ukpokpa or ebhizewe-gue maybe ikhue isen wa bie no-ruonkpa bhosie eni mhin ni re, abha gbalo kotor, obha kagbale koto uwe bha na seye gbole koto bhe, eso oseye yon amawe ghe uwe wa de, uwe wa mie-okhuo owa degi ugedin, deghe ewin omose uwa defio uwe wo mu, uwe gha mu odo-gha give uwe ebo mhann suppose nu-we yamien uwe dokene-ghe azen or obhie eze oha-uwe do muyo-wa, wi dokene ghe problem uwe <hesitation> uwe ghi ya muegbu we ye uwe gha we so dokpa uwi-ye rio kho eyan kpa uwe noyan owa agualor nu-we le bho-owa.